Ny fomba fiasan'ny milina fanjairana zany a, misy le mandeha amin'ny herinaratra, de misy le tsy mila herinaratra, de izy io a misy fanjaitra zay eo aminazy a de afaka anatsofohana kofehy, de atsofoka eo amin'izay le lamba hozairina, de atosika moramora sady m- manodina an'le zavatra mihondinkodina iny raha ohatra hoe tsy mandeha herinatra de misy zavatra itsahana amin'ny tongotra zay ry raha ohatra hoe amin'le mandeha herinaratra.